لو بنبني مستعمرة عالمريخ أكيد بنختار خمسة أشخاص تانيين، أول واحد مهندس باش يدير تصميم المستعمرة، ثاني واحد الدكتور، لإنه محتاجين رعاية صحية، ثالثهم يكونوا المزارع باش يعلمنا كيف نزرع المريخ، رابع واحد عالم الفيزياء، شحن البيئة والجو، والخامس أكيد الشخص قريب مني باش بنحسش بالوحدة، ونلقى حد نحكي معه.